നേഥേര്ലന്ദ്സ് ദ രസ്തബസേ, ദുത്ഛ്। നദ നേഥേര്ലന്ദ ജനക്ലേഇനു, ഏന്ഗ്ലിശ് പഥേരേ ദേബര്പുന്। നേഥേര്ലന്ദ്ല കേല ഫമോഉസ് വ്രിതേര് ഉന്ല। ഏക്ദ പൂരേത് ഫമോഉസ് പേന്ദ അന്നേ ഫ്രന്ക്। അല്ബരിഥിനി ഥേ ദിഅര്യ് ഓഫ് അ യോഉന്ഗ് ഗിര്ല്, വോര്ല്ദ് വര് ഈ ഥ തിമുദു। നേഥേര്ലന്ദേദ്ദ കേല ദിന ചേലേബ്രതേ മല്പുഅ। ഉന്ജുപുന് കിന്ഗ്'സ് ദയ്, അപ്രില് ൨൭ഗു। ഭുകുന്ജുപുന്ദു ലിബേരതിഓന് ദയ്, മയ് ൫ഗു। ഭുകകല്ന ഛര്നിവലു, അമ്സ്തേര്ദമ് പ്രിദേ। നേഥേര്ലന്ദേദ്ദ ഏതിസ്നകുല് മസ്തല്ലേര। ഉല്ല് ദേവരിന്നമ്ബുനകുല് കമ്മി। അന്ദ അല്ല രേലിഗിഓനുദ്ദ കേല രേലിഗിഓനുല്ല। ഏക്ദ ഛ്ഹ്രിസ്തിഅനിത്യ് മസ്ത പോപുലര്। നേഥേര്ലന്ദേദ്ദ ഫമോഉസ് ജഗ പന്ദ। ഭുകകല്ന ഛനല്സ് ഓഫ് അമ്സ്തേര്ദമ്। ഉനേസ്ചോ വോര്ല്ദ് ഹേരിതഗേ സിതേ। ഭുകുന്ജി അന്നേ ഫ്രന്ക് ഹോഉസേ ഉന്ദു। ഉല്ല ഉന്ജി ഹിസ്തോരിചല് സിതേ।